تقریباً ټول خواړه چې اوس په نړۍ کې خوړل کیږي، د یو اړخه که ورته وګورو تاریخي خواړه دي. یعني د پخوا څخه موږ ته را پاته دي، خو یو شي چې زما په فکر کې راځي هغه د پخواني پاچاهانو درباري د س- دسترخوانونه. که چیري ماته موقع را کړل سي نو زه به د یو داسي درباري دسترخان خواست وکړم چي په هند کي د مغولو پاچاهانو ته هواریدل.